Nte nŋa yiroolu minnu loŋ mandinka kaŋo to,, taboo bi jee. tanbaa bi jee. netoo bi jee. riiriidutoo bi jee, jaloo bi jee. kenoo bi jee, faaraa bi jee. sinjaŋo bi jee, taloo bi jee. bantaŋo bi jee. bunkuŋo bi jee. nŋa wolu le loŋ